تۄہہِ کِتھ کٔنۍ چھِو ہیٚچھمُت، پلو کِتھ کٔنۍ لاگُن۔ مےٚ گوٚو تُہٕنٛدۍ پَلو وُچھِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش۔ تُہُنٛد پینٹ چُھ ہمیشہٕ واریاہ اصل ۔